Narekko meloq kiq burai peddi taq ato watakkaletaq ero tassori e <noise> abbungekengngi bissai-bissai joloq pake wai <noise> purai matu yero tas- talullu ni pakei <hesitation> kain marakkoe purai matu ero ala ni matu <noise> pabbura-fabbura ero weddingnge iteriwi akkoro peddi e ko pura matu ero akko makanjaq pabbura taq masigaq marakko masigaq to matu paja mapeddi.